Naré zlua raní, ra loní ni rac´ áh xinac´gí cayúni loóre, nare por ejemplo rniraba tugúl ra xirani rac´, xiraní, xinagi rzuché loóh chan xinac´gí, xí ladygí racw´raba, xí ladygí nani. Nare cun rate ra ndé danënú rzúdizën ra ni rdóo tyiem náh, ni queityzaru rchieldiën ni ricaraba latz, ni ricarneraba, nare loóhra byiuz loóhra xten ra mardom ni rac´pus laruba a veces hasta obligad ní rac´raba, hasta lo juerz ní gac´raba, gac´raba ra lady ni-ni racwra zara mna gac´ruba, gairaba zudyraba, ica ra mandil, ica dentary, gac´ruba ra blus, gac´ruba ra ní, ra niní nare dur rnyiet´nina nare, ztózi ruba ni racw´rani hasta lo juerz chiruni rdacwzanú ra lady gí.